Nhini oɓo kwo dua ɓolo n hayi n yi nijeriyaye mi zhni magye ngye shekwoyi ɓoda yesu ɓodanu nu, wange yi ɓei gyia jeyi nyi yi nyi woi gna ge yi ɓei wo'a knuu nabali gbogbo, woi gnage gyi wyeye ɓeiye kai n n ɓai n balonu n mwa begye to n lonu onya n kwo gnyi kwoi zhni nijeriya n hai ye kpmi zhni cha za zokwo gna honiye, a'a she za lagbmi gnyil nge ɓe nyi she alawo knyi wa gnawoinye dohoma oza oza sisinulo n na gyi wyei zaknai ya guiwye hoɓagye zan nagyiwyei gnyi ngije nya knwu ye wo ye wa zhni wuna n cheiya agyimwu bai bwo adoho contenan doho anya knwu nu ɓa bwo wota che gazam yeye to lolom osanu n ma am ye fyi n Brutish kwo bo da gb. a akwoɓo kwo ɓo anini anini, atolo tolo do saura <hesitation> adoi n ɓalolo so am yeye to lolon n ni jeriyam yeye n na tna yeye oyi nijeriya lashi n tna yeye, oyi nijeriya lashi ye ga woin yitei kpe afyenu yelom nge gye zeye n wom a'a gye wo zhni fye nuna kwo kwa wo zhni maz nge wozhni ma balanu ɓa tei lolon kwoto lolon nijeriyam am nijeriya nsapa tuntun sama che n chei n hai deidei am in a chen sayi nna ɓei yasiya sa chni, aɓei zhni azhni siyasa agna alo nzeye awolowo sama <hesitation> na zado hoi n ɓaɓei nyi n sayi. Sana kyi za lonu haba hawo nijeria n dagbma am abe agnage gye aba snu knwu to okmwu n naɓo snu nyi mita kpe ɓo kwo ɓa dna na ɓwayim mii tatna kpelo nna wumi makpeye <noise> obo kwobo dnado n n ibo zai <hesitation> oknwu ala nyi obanu kpeye lo she kwo ɓo la wu amma sana ɓe ɓe aga yakubu gawan. Aga ho begyi wa gyi betu n nijeriya nyi yakubu obe kwo ɓei dagbma oye gnwu chiwa gbma nyi she wo ɓei gyi kwo oye n gnwu chiwagbmanyi agnage alawo shmiya to rikicia yakala aɓe ɓa nya obededna to boda kwoi lodo n gbagyi n na zari zadei woye owm nya to okwo nu n kwo nyai shi naiye eshe aɓo ga mulki. Abe gaɓe aɓeg ga nijeriya be a kwu yi ze apita nga yi bo nu ɓwa snu n yerubai n hau n fyilani hausai kwonu kwo nyai zhilo n naiye fyilani n hausai sana dua atan tasnu wye abeiyi n federal capital territory nyi mita kpe tukwolon akwyi zapita to n lonu shekwoyia ye n yeisu to pye ɓe ɓe shekwo wo bmayi zhni to aje ya bita zem yi kpa pitaya ntna za o gayi onya n kwonyi nyinya dnanna abujaye oyami kwo n migye kwolo n nijeriya yeye to lolon zakna knai